tai mu ŋbɛ kaama na nama, mbɛ wi tona ŋ <hesitation> fa nyɔmɔɛ báa, mbɛ tonaã nu, kase gbi ma ti a mai, a ŋ lɔ kpɛɛa wa kɛ, samaã a kpɛɛ hiŋi kɔnyɛ bɛkɛ mu a lɔ woe bi, a lɔ kɔnyɛ mɛɛ mbɛ a tɛluŋ na. mu bɛ wi sakpá mu bɛ maãkɛ lɔ, ai kɔnyɛ mɛnu tɛka wa mɔ gbi bɛki lɔndɔ́ lɔndɔ́, púu mbɛ bɛ giima mbɛ na, mbɛ a táa i baŋ kɔnyɛ mɛɛ tea woe mu lɔ ee. Mu ya té, a bɔ bɛɛ nu kɛ muã sii a ma, púú ai na kɛ muã a tea, samaã a kpɛe mu ya lɔ sɔɔ, muã a lɔ sɔe, muĩ kɔnyɛ túu bhii bɔ, a yaa sunda aa leŋɛ nu la láa. Amu <hesitation> a táe a tie nanaa, aa leŋ bhii nunu anuĩ koa mɛsɛ nu saŋ, koa mɛsɛ nu anu ye mu sunda kɛ kɔwa, anu ye mu sunda andɔ ɛɛ táa kɛmɛɛ a ya leŋ mɛsɛɛ ye. A mu ai jɛɛ banda mu ŋ bɛ kama na nama ŋ bá kase gbi ma ti ŋ bá mai, kase gbi ma ti a mai, feŋ bee a boo kɛ a toa hãaa sufana mu kɔ a bɛ ŋ papa, abɛ ŋ fa, a toa hãaa sufana mu kɔɔ, samãa a kpɛe ai táa jɔmbɔɛ lɔ ai jɔmbɔɛ lɔ bɔ, samãa a kpɛe ai maketi mɛsɛ mɛ nyiaa, e yaa soi mɛɛ nu nu nyiaa, ai táa ɛɛ ya kaa maketiɔ, ɛɛ ya fiyawa nyia ɛe táa ya kaa maketiɔ, kɛmu lɔɔ a kuŋ mu <hesitation> mu fɛmaa, ɛe kuŋ feŋ mɛsɛ saŋnda mu ye. Kase gbi ma ti ŋ woo mɔɛ nu mai, ŋ fa bɛɛ hiŋi wi saana a bɛ wi fiyabɔɔ. kase gbi bee tia wi kambá mai, bɛimaã, kumu pɛɛ ŋ bɛ wi niƴɛ ŋ bɛ wi kai wɔɔ, tai mu a bɛ fiyabɔɔ, tée gbi ai na wa kɛ ŋ tina. A lae mbɛ jáfeŋ bi mbɛ kɔ, ŋna a bee a ye a lɔ ai to, kɛ ai jáfeŋ bi a yɛ <hesitation> kumu pɛɛ ŋ papa ŋ fa a ko a sɔe ŋ kundɔ a yɛ ŋ fɛma wa kɛ. Mbɛ woo lɔɔ wɛ ai ti sɔɔ ŋjáa. Kase gbi, ŋna kase kpae na mɔɛ nu ma, anda ŋndɔ kpɛa wa kɛ, hiŋi wi anu ma ŋndɔ kpɛa lɛi mu ŋ bɛ kɛ niyɛ sanjá mɛɛɔ kɛ ŋ sufae mu. Kɛ kase gbi bee kambá mai anda ŋ lɔ kpɛɛ ya a la- anda ŋ lɔ kpɛɛ yaa ŋ kuŋ ko maã ŋ kuŋma, kumu pɛɛ ŋbɛ nyiɛ, mɔ oo mɔ bee ta ŋna ko nyama ai toa fɔ alɔ oo woa leŋ bɛ nu a bɛ kɛɛ wa mana woe, ɔɔ koe kɛmɛɛ kpɛɛ mu a bɛ a mana mu la. Kase gbi bee kambá mai, mu <hesitation> mu bɛ ŋ ba nyɔmɔɛ bɛ niyɛ a bee denina ŋndɔ, sɔkɛ a tie a maa a ŋ tusae mbɛ a ma ye, hiŋi pɛɛ a ma ŋ tusa, ŋna a fɛe sɔkɛ bɛ a ma, mbɛ táa wa kɛ mbɛ a basa. Amu a yɛ ŋ tando wa kɛ a tae ŋ ba mai, ayɛ ŋ tando, a lɔ, alɔ ya leŋɛ kase gbi bee a mai, a yɛ ŋ tando. Ma ko la tia amai mbɛ táa mbɛ a bɔ. hiŋi wi mu kɛnu mu ma lao muã mɔɛ nu ye, kumu wɛɛ tée mɛɛ mu bɛ kai wɔɔ amu feŋ bee muã kaiɛ nu boo kɛ mu bɛ sɔfa na, kɛ kase gbi bee kambá. anda lɔ kpɛa bhii kɛ mu lɔ, amu lɔ kpɛa bhii bɛ mu lɔ mu bɛ wɛ táa na around, kase bee mai, mu bɛ lɔɔ ama naa, mu bɛ mu tá leŋɛ nu muã lɔ kpɛa bhii kɛa anuɔ, kambá yaa anu ti keŋ la leŋ ko, ani yɛ mu kɔɔ maãkɛɛ, lɛi mu muã muã mɔɛ nu, muã siyekɛ saŋ anu booɔ, anu pɛɛ anu siyekɛ bhii anu yaa beema saŋ mu booɔ, muã leŋɛ nu, kase gbi bee kambá mai. Álaoma sahala mɔmɔdo.